نحب بتيدا بتيدا يكلينا تتصورها هكا في بالطباشير في القاعه ونجزو طيش الحجرة ووين تجي الحجرة نجز نبدو بالسيق واحدة على سيق واحدة نبدأ نجز سمحنا ياسر كنا هيك لعبتنا المفضله واحنا صغار نستمتعوا بيها برشا برشا ان شاء الله صغيراتنا يطلعوا كيفنا.